Qurtuminii wonni ishia sun ak ishin tumiet bissan faan datini, aminenii daka ak cholle datini bisan gadgu ishin feet mugum ishin feet, woishin muggu bitaa, wo moggu miidda au il boroa akum ishin feetun ijemtini, aminenii wonni sunnenii inama hin worana biness faanean uffirra hindogorti amo hujji gudio wonni sun midas bissanun dakaatia muggu ishin feet muggu sunin ijemtin.